Ùye, ù ɖi iku màa ù nàá no, ù nonò ina ú nàá no ina lɔ ki wèe nì náàni kile nonò ú nàá banìià kòtòò màa <hesitation> ú nàá kɛ fèfi ífati. Kàɖi <hesitation> ù ɖi ni ɖíni màa úni fè fi ífati màaɖu, ù nèe lele bùwá ani bà nùnù màawu búá blɛ̀ɛ <hesitation> bábua màa bo po afafa màaɖu búá màa kàɖi ù wa mì nélèe kàɖi ní ìna lɔ ɖèe lilì tè yá ù fía ni <hesitation> ùwá le wàa yè <hesitation> ina lɔ awu ɛɖí tè ú ná tíwa tè ú náa nì ina lɔ nì zìlìnyoà ɖɛ́ɛ́, tè ú nàá mu ni <hesitation> ábua lɔ, <hesitation> ánùnù lɔ blɛ̀ɛ iku màa no po afafa lɔ tè màa uni mù ni ùku wulé tè keɖeŋ tè. Ú nàá zi kɛ̀ màa ígbè, ìyì aba, ìgbè baba lèe tè ù nàáa nyu, úni elí búá, kíni búá súú nòó no ina. Kíni búá sú ú no nò ina ú nà nyó ina lɔ lèe. Úni kàɖi <hesitation> ùú no <hesitation> anikɛ́ ùye náka ɛnɛ́ɛ̀ úni nòo nòà <hesitation> ɛ̀buɖò búá ú nàá no, únì tò nòà kòtòò, únì ú no wàá ìgbè gba lèe gaketè ú ka nàáfa tiwùlù si ífati lɔ kayi. ̀nùnù blɛ̀ɛ ábua poafafia màaɖu búá bégùòlò màaɖu búá kayi bìà bù wa mì nélèe, kàyi iku lɔ ɖàa tita yá wèe je sìnì <hesitation> ikle wàa mì ina lɔ lèe tè ú nà helenyo ú nà tá zìlì ina lɔ nyo úni kà. Kàɖi ù ku ú nàá banìi, kàɖi ùú banìi blíí tè, ú nàa nyu. nìlɔ ɖí ni nì, ù nafi, ù nenì ina lɔ ni fití kɔ bùwá úni sú ú nèé nyi ani ù na bàni elí. Elílɔké kayi, nɔ̀lɔ ú na ŋàká ù tà ŋà, úni tò po afafaani ígbɔké bùwá po po afafa ù na ŋàgo níìna lèe.